Ny tiako izañy da mandeha fiara manoka. Da tsy misy soa afa tsy mana ny an-teña avao aza da afaky mañao zay tia an-teña teña anaty fiara teña ao. Fa añao izañy da tsy maintsy mandeha koa fiara fitanterambahoaka satria mora kokoa volalany mihoatsy ny fiara teña iñy ndesy.